Emocion kua ñeraɨ oipota jei kiräipa ñaivae mbaepa yayapo ñai yanerätagätupa mbae yayapo vaera, ñanekirei revepa mbae yayapo ñai kiraipa yande reko jokua oipotavi jei kua ñeraɨ